Byitu mbyi ke agat ke agat mbyi bi mu bi ting kese. kyitu wa ekwa, ekwa enyin eti ke ese, ekwa nkyi neen wa onet mbe ba mmu kese ne mbe be ba da pem. e e ditcifiring dyitce wo amu a-ti ng ekwa. nkere mu a a o-jwo biked eyen a dim a da baa ekwa eyen to, a jwo kanyi, a fum e byi kijii, a kye kanyi byirying a kyi omu A amu a-ryu ng a fu. e kan e kyu kijii kanyin a ming bufu bu tim kanyi, a a fii a rung a fu e kan e ku kijii kanyin a fe kanyi e bua esim kese, kitcoge anki nki ekwa nyi e chi ene, e tcen ki chi ki tong ki fuu nyin a mu kese, a fii ke dikan, Kyitu wa kabyi. kabyi to ka-nyin eti, kabyi nke nen wa mbam ebu mu oso, mpen okere onet o kwu o-ba, mu wo a da te ekpu a fu mu o ba a kabyi eyen anke ke wo a te kese nke ke o wo wa oned, wa wan bone, wa wan. kabyi anke ka tongh o ekap wo anyide a fu oned nang kibe nang kinong o o kwu o ba, nki nki a da ri baned chwoo kabyi kanyin kambe e ting baned bakire mbe ba rdying kabyi anke baned bakire ba fii ba rdyi, kabyi nke kanong kanong kanong kanong nke a da te, a oned mu a fu a te kabyi kese bi mu ting to bi ibu, biibu. a ti ebu, ebu to nyi nen wa erenghe ekwa nyi ko, ebu e rang, mmee, mmee, mme amu nyi ebu nyi erang ene ki tongh o that chiom nki nyin ke kiked nki wo amu a kyu ene Â wo a-ti ebu mpen okire ke ki jyi a nyi e e- fuon a fum nkere okire a ram a rdyi ne bwan eyen, ne kikwu baned eyen ke nkere di jyi. a man a fum anyi a shee to kichuab o nkere baned ba kwu ba kieng ebu nyi ba da re a yip akpuga anyi a chi chiom, oned okere sef mu o sheng ebu e kantik mu biem bi fire akpuga akpuga o she ebu o yip, o tip, ofe. o kye wan emen akpuga nwed, oned okire mu oshe ebu o yip akpuga anyi o re birdying o kwu rdyi ke se ne buan emen, oned okire mu osheng ebu o da re self chiom wa kanto nki oda kwu ri sareo ba ti kese o kwu, o kwu zim, oned okire mu o sheng ebu ore bifeng, o re beebiem mbi o da bwu ne buan ke ditcifiring o juab, oned okire mu osheng ebu o re biem mbi o da kwu ram o rdyi ne buan emen ka fa kise emen. a a fu a ting ebu. nang ekwakace. ekwakatce kantik e kwu e fuon, ekwakatce ekire e man o fuon na buan bujam and kantik ekwakatce e kwu e shuane to kase ke na biem byi yanghe. ekwa katce ebonghe kantik, ba kwu ba sheng bajam akpuga, bajam akpuga, bajam akpuga, ekwa katce e kwu e ba shuane kase e shuom erenghe nyi bi mu mu sheng kpakpa banet chwoo ba mu ba a-banghe e ti ekwacatce ba kwu ba ti ekwa katce kantik. ke na ekwakatce oned okire enyin a o rdyi, oned okire o rdyi oned okire o te o kwu she baned, oned okire o ti ganyi erenghe e da kwu wap ke kafa kabam kitong dat nyi mu kese. onet okire mu o-ting kaa pusi, kaapusi ka juu efeb kese, ka-chwaba ng ke se ke efeb enyung. Ka tongh o dat, ka tongh o kafu efeb e-nyung ke kafa kese. e ka kwu ka a a-wonge nyiang nyiang nyiang, efeb anyi e tca oche e nyidding e fu chiom nki ki da ru nyi anyi kafa kaju anke kii- be, e e banghe to o e chi be. e e kaapus ka fe mpen okire kese. a ri erenghe efeb e da kwu kyi afanikong, e nyung e ked buan bide, e nyung e ryi kaniring, e nyung e-ryi magi, e nyung e-tud nkin, e tud nkin a ri sare, a e kwu chi kokokokoko anyi a fu ash, efeb e- nyung kafa kise, ki tcen na ne efeb e nyung nyin. nkyi nki ki da chi a ri oned okire okwu kie kaapus o fu mme mman n re kaapus n ti ke, oned okire o ti ke kiked nki mu o sheng biem emen kireng e da ba rdyi biibiem mbi buan ba da rdyi mbi boogbelegbele, e kedeng, e kedeng e pwo, e kedeng e pwo, e kedeng e pwo, e ben biem, e ked oned okire o re o ti anyi, biibiem mbi bi mu bi rii sare nen sef byi bi da tad bi ri sare, efeb nyi e kedeng, nki ke a da ri baned chwoo ba ting kaapusi a a fu a-ku a ba raa kyi kim ne enyam nyi Dyikan, enyam nyi dikan nyi nyi e ben be biem, enyam nyi dikan, nyi anyi nyi e ben be biem nki nki ki da chi enyam nyi dikan, nang ebyip, nang kaafi, nang ekrog, nang ejwab, nang dyife. nang nang boomkpam. a ring a fu baned mbe ba juung kanyi, ke na nyi e ben mbe biem. a atce ke dikan a kwu a tca, wa efang e fum bankurung mbe baned ba-mu baa-kwon e fum bankurung ekped eked ba npyi kyiru, e ked biem mbi bi mu be e-kwon e ryi banduge, ebyib e fum ewa, e ben ewa, kaafe Are re ara jonen ke ke ke tefad ka ye abung ba bend ke pe ohum ken bem na bem be pa nwa nkun ke kel oye be mani pe otum eba efe wa etung niye ba fu ebleng le onel etah ye era kwale le ye brie le anel a gu ale be dong ga su aju ale be dong balamh ba gu te wan nyam le lakan niye kanon le la kel kemen mbe kanor le kekel kimen